Ŋnáa? Kádzaŋá táa kpáŋɛ bɔɔ dofó táa tɔŋɛ bɔɔ ɩwɛ lɔɔ wo roo ŋɛ, bɔɔ yeléyá lɔ mʋ sɩ <hesitation> bʋdé fɛmʋ álámɩnáá sɔkɔ lɔɔrɩ kakɩ ɔ sɔkɔ tákukuú yɛ. Ŋsɩ mʋ ñbɔ bɔɔyɛ mʋmɛ, mʋ sɔɔlí lɔɔrɩ sɔkɔrɩ ka kɩ tákuku. Bʋ yelé báa aŋʋ tíkɩ sɩ ɔ sɔkɔ lɔɔrɩ. Lɔɔrɩ ñbɔ dé kakɩ tákuku, <noise> bʋʋ ŋsɩ mɔ tákuku lɔ, ŋñná sɩsɩ <hesitation> ŋtá taŋná sáratí bɔɔ, ŋtá taŋná sáratí bɔɔ ŋnáa? Lɔ tákuku lɔ, ŋta fɛlɛnatɔ vʋʋ. Ñŋwɛ lɔɔrɩmɛ, ŋñná sɩsɩ ŋwɛná, bʋ wɛná girimá. Bʋ yelé báa aŋʋʋ sʋrʋ ɔ tɩ ɩ sɔfɛ báa aŋʋʋ ɔ yálá ka sɔkɔ lɔɔrɩ. <noise>